كل سنة أحس إني أستنى شهر رمظان، شهر رمظان <hesitation> يخلي فيك روحانية مو بطبيعية، <hesitation> تحس حالك أقرب لربك، <hesitation> إنه يومك منظم ما تلتهي بأكلك، بشربك، بس تكون قريب من رب العالمين وهذا -شي- جد شي نفتقده بالأيام العادية.